Ay <hesitation> afaka mampiasa teknolozia olona mba hagnasarana n fahaizagny mahandro satria ôhatra zao mampiasa lafoagnaro de efa magnampy sy mila andeha ampijaly tegna kô ozy anao andeha ikotrokotroka andeha hagnatonotono raha akeo fa lafoagnary igny foagna de efa mety, de ôatran zao sy mahay magnandro de andeha <hesitation> izaha internety kely hoe karakory raha jiaby ingredient gny ilaigna amign'iny de zahagna agny amign'ny internety de afaka magnano izy hoe ôhatra izy sy mahay pizza izy zahagna any amin'ny internety akao de karakôry fikarakaragna pizza de mahampy.